له ډوډۍ خوړولو وروسته خوله حتمن بوی اخلي. ځیني خواړه، ترکاري او میوه سته، چې له خوړولو وروسته خوله ډېر بوی کوي چې تر ټولو مشهور یې پیاز او سیر دي، چې له خوړولو وروسته خوله ډېر تیز بوی اخلي. په پښتو زبه کې یوه متل هم لرو، چې پیاز ونخورې خوله بوه نه کوي. همدارنګه د سیر، بادرنګ او مالټو له خورړولو وروسته هم خوله تېز بوه اخلي.